<hesitation> Karazagna raha maniry aminay akô mbany zany zao a, magnana zay felantagna sy foagna raika a, magnana zay manga enina fototra, de magnana zay vahogna telo fototra, de magnana zay raozy a roy fototra, de magnana zay ampalibe telo fototra, de voatsirindrina fototry raiky, enina zany karazagna raha magniry amignay akô.